شوف أنا أجولك أنا عن نفسي أفضل الاتنين، ليش؟ لإن الفندق الفخم فيه راحة ورفاهية وسرير ناعم وأكل لذيذ وخدمة ممتازة، بس بردو التخييم في الطبيعة فيه مغامرة واستكشاف ونوم تحت النجوم وسماع أصوات الحيوانات والشعور بالحرية، فالاثنين بصراحة أحلى من بعض.